Foye toune migna dédi fou dokéni, ni gnétima fé, mo yongou migna nan an foyetoune migne mounne mo sotou gnétima, laka foyine. Na foye toune migne mounne mo routou bougone mola diongounan, mo routou sih mola yongounan ifiyé tigné.